أكثر حاجة نمن بيها أنو أحنا متساويين، الناس الكل كيف بعضها، كيف كيف، لازم ناخذو الفرصه نفسها، لازم نعيشو حياه <hesitation> نفسها محدش خير من <hesitation> الشخص اللاخر، محدش خير من حد، الناس الكل كيفكيف يعني، إذا موجودين في نفس البلاد ولا في بلاد أخرى، الناس الكل <hesitation> تعيش كيفكيف وعندها الحق تعيش حياة كريمه للناس الكل.